amtan Sila bikingif hiyo won dhib hadhen tamm dhurah fudhetha anan yedhe silah anin wonn akasisun fedha wonii lafiran utalsun khaanin bayyan dhekhu thaa akasisun fedha Mal anin achisunen goo ishisun Anna gargarthi ammo thaa asgulan suun won tokko anikarkarthu ishisun hahaha irahiqhabuu thaa akasisun ammo thaa bayan andhekh ishisun Lilah fedha